Inze shanyanzira kumoremera sana anoo shanyara kuvola vandu vatilie mkwanjo sana ni vupande rwa masomo shichira mwana wa weshenye naasomi ni maendeleo mu village, mwanoyu kari niva navere nudoria, khari nasomi anyori igasi aguru mudoka unyala kulwala munzu mwomo mu na ulakura isimu mwanoyo yiize akuvukule akuire musivitari. Alafu shindu shanyaniranga shanyazana khulola vandu vaendeleana nyanza kulla mundu niumbakanga, sio agaluke za kuraa hasi waariao tawe, niva yarimundu avula inu angoreveriane akori shina yambaki inza, niiva ni mundu yakusominya mwanoyu ndina anyore kuzia masukuru ili amukonye amberiao ndiono. Alafu shindu shindi shanyaniraku ni vandu kwikara alala kwikare vulai na vandi kwiyumbaka halala vamoloma halala, vakhola vindu vakhola mbulala, viumbaka sio vindu vya kugosanisha vandu na kugwanira tawe irea makara malai gakuyumbaria na qukora maendeleo.